Han q'aram pa reh kotaq ak'on je'tii la onteera laa la ch'iich' are' wula je' jenaj junaj sa control entonces are' rik'amam cha este k'eh colores taqee' je'tii k'ox xaar y kiaq tonces han q'aram pa keh ke la kiaq reh qatekem y nqawulam la ka laa la canal ke hoj qajaam entonces la ch'ahqon cha botoon ke juntz'ep juntz'ep cha mas nim reh qajalam y ke reh qakojom este volumen reh kak'aram pa este ken kirikoj kik'ab' panaa' la sa control y pan la jenaj ka k'ak'aram keh kake're' izquierda y kake're' ri la derecha y kak'aram pa keh kee pan jenaj reh jenaj kiq'ab' reh rijalam y la jenaj cha ja' este la jenaj cha reh richupum laa reh rii kojom volumen y ke la kiaq wulmood ri tekem <hesitation> y richaq'am